Ikabati la ndohule ukalilkya hoo mtori. ukaeka foo fin ndo fyafu kutyefu ufyesi unali fyesharibika foo fika awayo mpaka mfirwa kundi fedukwa. fedwao ilimradi ukali ukolimiara saa tiki